एक पाव्त जेटा नावाचो एक रोबोट असलो ताका वेग। वेळ्लया वस्तूंची माहिती काडपाचे काम दिलें पण एक दिस। ताच्या कॉम्प्युटरान व्हायरस आयलो आनी ताचेओ सगळेओ। यादि तो विसरलो आपण कोण आपणाक कोन्ने रोचलां आनी। आपलयाचो हेतु कितेम हाचेर तो विचार लागलो आपलयाचो। निर्मांद कित्याक केला हेम चिंता अस्ताना तका रोस्तेआर। तका पाय नसलोंलो एक माणूस दिश्टी पड्लो त्या मोंसान। जेटा लागिं आधार मागलो आनी जेटां आधार केलो। होंच आपलो हेतु म्हों मंदूं तो लोकांची सेवा करुंक लागलो।